Lì drento gh'ea un grande lago, de colô giallo. I abitanti de questo regno viveivan de pesca e de caccia, apreuvo che gh'ea di öxelli grassi e lenti, che favan dozze ò vinti euve pe vòtta, coscì che no finivan mai. No conosceivan a guæra e pratticavan l'amô libero.